أكثر الرياضات اللي أنا سئ فيها التزلج علي الجليد لما جربتها يعني حسيت نفسي أتعثر كتير وأطيح علي الأرض ، <hesitation> أحب منظر الت-التزلج وأحب الأجواء ل-لكن ما-ما أستطعت أتكيف مع إني أوازن جسمي. لكن أستمتع بمشاهدة الناس يعني يتزلجون أحب هذا الرياضة لكني ما أتقنها.